ہاں کچھ مچھیاں اپنے آپ نوں وڈا دکھاؤن لئی پھُلّن دی صلاحیت رکھدیاں ہن۔ سب توں پرسِدھ ادھارن پفر فِش جاں فوگو فِش مچھلی ہے۔ ایہہ مچھلی جدوں خطرے دا احساس کردی ہے۔ ایہہ اپنے سَرے نوں پانی جاں ہوا نال بھر کے گول اتے وڈی ہو جاندی ہے۔ ایہی پرکریا اس لئی کیتی جاندی ہے تاں جو شکاری نوں ایہہ ڈراؤنی اتے وڈی لگے، جس نال اوہ اس نوں کھان توں کتراؤندا ہے۔ پفر فِش دے شریر وچوں <hesitation> ٹیٹروڈوٹاکسن نامی زہر لبھدا ہے۔ جو زہریلے پانیّاں وچوں سائینائڈ نالوں وی کئی واری زیادہ خطرناک ہے۔ اس کار کے جے کر کوئی شکاری اس نوں کھان دی کوشش کردا ہے۔ تاں اوہنوں مہلک نقصان ہو جاندا ہے، پھُلّن دے نال نال اس دیاں کانٹیاں وی کئی وار باہر نِکل آ جاندیاں ہن۔ جو اس نوں ہور وی بھیانک بنا دیندیاں ہن۔ ایہہ مچھلی عام طور تے سمندری پانیّاں وچ لبھدی ہے۔